anin manyaff guba took birra deek edden silah manny biraa dekka, mannyit malaan dekeet woan nyatten kaabdii boatian kasijemaa bellan hinduu gubaan wonyataa hinkabduu boaff lakisii duub annin guba hinfeddu mannya fedaa.